Si pensu a lu firggiterri mi veni subitu 'n testa lu friddu nvirnali che iu soffru nta na manera esagirata. Quantu voti pinsai a me figghiu chi fici lu pilota a Tallin dunni c'eranu di nurmali menu diciassetti gradi. Me figghiu nun ni putia chiù di stari ddocu, iddu ch'era abituatu a li nostri timpirtauri, a lu nostru cauru, a lu nostru sciroccu chi quannu sciuscia nun poi fari a menu di vagnariti li capiddi.